<hesitation> bɛkasɛ rice cooker a, rice cooker deɛ menim aa ne sɛ rice cooker deɛ <hesitation> ɛyɛ afidie bi a, bɛde noa moo. Ɛtesɛɛ kyɛnsee ɛ use light <hesitation> nti wo plug ma light a na wode wo nsuo aagum na woakata so. Ɛhuru a na wode wo moo ne awadeɛ agum. Menim sɛ yɛka rice cooker a adeɛ pɔtee a bɛde yɛ aa ne sɛ nka bɛde noa moo nso maahu bia ɔde rice cooker ɛɛyɛ nkwane. Bi nso tumi de rice cooker noa <hesitation> fufuo, bi so koraa tumi de rice cooker bɔ ampesie <hesitation> nso nka rice cooker deɛ, deɛ menim deɛ adeɛ pɔtee a bɛde rice cooker ɛyɛ aa ne sɛ nka bɛde noa moo. <hesitation> Sɛdeɛ ne dini kyerɛ no, rice cooker na sɛ bɛde noa moo nso yɛha yi deɛ bɛtumi hu bi a ɔtumi de rice cooker no ɛnoa ampesie, ɔtumi de yɛ nkwane, ɔtumi de noa fufuo <hesitation> adeɛ biaa wotumi de nsuo gu ho biaa no, bi koraa tumi de ka koko <hesitation> nti rice cooker deɛ na de titire paa ne sɛ nka bɛde bɛnoa moo nso yɛha yi deɛ ɛbi mo tumi de noa nnuane no nyinaa bi. <hesitation>